Kan numero kara ka bena xloi nakat to tiopa chona' tapa' <noise> gallo xopa' gall xono chi gachi galdix <noise> galditiopa galditiopa' galdichona' <noise> galdi gallo lodi le galle xloi chino to chinotiopa' chinochona' chinotapa' <noise> chinogallo chino gallo